Ia, misy andra zen̈y nisy pamosavy areky nan̈andrana nan̈ôva hain̈y nany io. Nivadiky <hesitation> in oma izy ity? Nivadiky rahadaka izen̈y, kay tsy nino raha zen̈y niova rahadaka tampoko teo ny olon̈o.